Yë t'sey ko'o yë yë tyutyë nyamawë yë nëmkë y ko'o je'e ji'ich jue yë t'sey unkë a'ax pyajëkëbyë panëdëkyëb a'ax nebyë yë nëmkë.